أكيد مهم حفظ القصائد عن ظهر القلب.، هذا كاد تزيد في الزيد اللغوي للصغير، لا تزيد في عدد الكلمات المعرفية متاعها، تزيد في خيال الخصم ،تخليه قادر لي هو يستعمل تعبير أكثر، وبالتالي ينتج أكثر في التعبير، متاعه في إنتاجه الكتاب، مخها يخدم أكثر، يبدع أكثر، يكتشف مواهب أخرى فيه، ما يكونش محدود في شي دارة في دايرة مسكرة، في بلاصة مسكرة، وبالتالي الحظ ياسر مهم.